Tsy haiko aloha vasa firy andro tamatesy amy boaty vo simba satria zaho lafa mampiasa lafa mampiasa tamatesy tonga de mivily a bazary egny avao na mangalaky ambahibo agny. Tonga de zaho miketriky zay.